Kua oime yave compromiso yayapo yave politico jeivare ye jaeko oimetako yande ñanoi mopeti ñemongueta jare mopeti ñaita opareve mbaere erei jaeko yaikuata vi mbae ko yaekava jare mbae ko kirei yande kirei yayemo beneficiatava.